Ñy fomba fiasany ñy feo fanaira aminy ñy bisikilety: <shushes> Natao hanaira olo, tsy noho hanapatapaky fahatany na handehandeha fahatany lafa misy ñy bisikilety ;manday azy teña tsy noho hisy olo handalo tampoky ho voa-dodo, tairin-teña aminy iñy i ;i ñy manaitaitsy ñ'olo, mañambara aminy ñ'olo hoe: "misy bisikilety zao ka mitandrema tsika ".